Que está ben.

Eu coñezo as constelacións: escorpio, xéminis, piscis, orión, osa maior, osa menor e hai moitísimas máis por descubrir.

Pataca, chourizo, grelos e carne.